हां हमैं बहुत अच्छो लागत है। जब हम विशेष प्रकार के कपड़ा फिनत है। जैसे सूती कपड़ा रेशमी कपड़ा ऊनी कपड़ा पालिस्टर वाले कपड़ा नायलॉन वाले कपड़ा जूट डेनिम कुरता पैजामा हमै सबसे अच्छो लागत है। धोती फिनत है लहंगा चुनरी पहिनत है। शर्ट पैंट पहिनत है। टी शर्ट अउर जीन्स पहिनत है। और जब हम कहु शादी फंक्शन में जात है। तौ हम सूट ब्लेज़र शर्ट अउर नीचे पैंट अउर जूता पहिन के जात है। जो हमै सबसे अच्छो लागत है। और अगर हम अइसै हीं घर में रहत है। तौ जीन्स टी शर्ट जे सब पहिन लेत है। खेल कूद के लाए हम ट्रैक सूट जर्सी जौ सब पहिन लेत है। अगर कहु दुलहन और शादी के कपड़ा फिनवे भाई। तौ शेरवानी गाउन लहंगा आदी जो सब पहिन ले। तारकी के लाय स्विमसूट पहिन ले।